Bolalarda jismoniy faoliyat odatini rivojlantirish uchun sportga yoshligidan qiziqish uyg‘otish va oila bilan faol dam olish rag‘batlantirish muhim. Shuningdek, jamoaviy o‘yinlarda ishtirok etish orqali ularning jismoniy faoliyatini oshirish mumkin.